Elefantat jon t’njoftun si gjitart ma t’mdhej n’tokë, edhe kan trup shumë t’madh, veshë shumë t’mdhej edhe nofka e tyne i ndan prej krejt kafshve tjera. Nofkën e tyne ose hunën e tyne ata e përdorin për me marr sene prej toke, me u la ose me pi ujë. E personaliteti i elefantve osht që jon shumë t’dashtun edhe shumë miqsorë.